<noise> Mi yiɗi saare ha nder birniwol na haa wuro ba. Mi yiɗi saare kalaji saare be waadata be birkoji, be dammugal manga be dammude manga be karanji moota, be pisine, be bikkon dakki, be ladde haa yaasi waada dammugal manga je yaasi se e wadda mahol haa yaasi se be wadda kura be intanet.